Jo më përqejën të dia shurbiset, brekt të shkurtura na ë shtazhuna e na bun vap e jam te një vend te ku mënd vu tranquillamenti brekt të shkurtura allura vu brekt të shkurtura, inveci per esempiu i jeans jan një shurbes çë ti mënd vush te quasi gjith le occasioni, occasioni më formali e më informali, venë mirë sempri i jeans alla fini, i jeans jan si i ziu, vete mirë me gjërgjish.